wo nyaaŋ, mìŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ wo nyaaŋ kɛɛ ko lofà bridge maŋ yɛ̀mɛ̀ wo nyaaŋ wɛɛ̀ yɔ, wo nyaaȧŋ ready wò hnȧŋ jòwà ko jawaì ko vȧȧ gòì woo sie, nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bȧ wò kaȧìŋ all the way wo hnȧŋ wo yèwȧ ko vȧȧ gòì wo hnȧŋ wo nɔ̀ŋ kȧȧìŋ sùȧ wo hnȧŋ ko pɛlɛ village kuŋ wò hnȧŋ wo sie ko vȧȧ kpɛ̀ɛ̀lɛ̀ nyaŋ, kuŋ wò hnȧŋ wo sie, nȧȧŋ gbȧ maŋ wa yèwè jii jȧa mɛ̀ sùȧ kòò mìŋ yɛ̀mɛ̀ wo nyaaŋ wo sèèlè maŋ buusù kɛɛ kui maiŋ yɛmɛ̀ naŋ sèèlè maŋ buusù, kɛɛ kui maŋ yɛmɛ̀ wo sèèlè maŋ ba, wo nyaaŋ wii, kɛ̀ tii naŋ tɔɔ̀ kɛ̀ wò fè nyaaŋ foo, wò jìwà nyùùŋ gbiŋ ɓɛ̀ wii, wo nyaaŋ wii sèè ȧŋ ready, wo demaaŋ miɔ̀ŋ naŋ mɛ̀iŋ kɔ̀ toomo wo dùȧŋ woo yèwà, wò naŋ yɛ̀mɛ̀ aŋ nyaaŋ nyȧŋ naŋ fɔlèè ȧŋ yaȧ hìnìè ko toomo nyiŋ niìŋ, aŋ dùȧŋ aaŋ yèwà, mùŋ siȧ e vȧùŋ vàùŋ kiiuŋ nɛ̀ mauŋ yɛmɛ̀, ȧŋ hnȧŋ aŋ hàì ko jawaì sɔ̀ ȧŋ sia ȧŋ yaȧ yɛ̀ɛ̀mɛ̀ nyuùnkpùuŋ nyȧŋ, ȧŋ siȧ yɛmɛ̀ nyìŋ kɛ̀lɛ̀ɛ̀ kȧ mȧȧŋ mȧnsȧlaȧ lii gbiŋ ȧŋ folo <hesitation> taìŋ gbiŋ sùȧ aŋ nyaaŋ nyȧŋ folo kuii, taìŋ gbiŋ sùȧ teenga gbiŋ sùȧ jaȧ nɔŋ ɗɔɔ bȧ maŋ nyiŋ yɛmɛ̀ aŋ fòlȧ aŋ hnȧŋ aŋ sie, aŋ siȧ nɔŋ kɛ̀lɛ̀ɛ̀ aŋ kìlȧ aŋ kɛ̀ɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ aŋ nyaaŋ nyȧŋ nȧȧŋ kinɛiŋ maŋ yèwè dìì kui maŋ kɔ̀ maŋ nyiŋ yɛmɛ̀, ȧŋ woȧ nɔŋ nyȧȧŋ nyaaŋ mìàŋ nyaaŋ, kuŋ maŋ kɔ̀ maŋ yɛ̀mɛ̀ aŋ nyaaŋ ȧŋ ready aŋ kààìŋ bieɛ̀ sùȧ aŋ hnȧŋ aŋ sìè jawaì è naŋ mɛ̀iŋ haì ngèè aŋ nyaaŋ nyȧŋ yaȧ mɛ̀iŋ jìwà sùȧ nyùùŋ ɓieɛ̀ sùȧ, sɔɔ̀ ȧŋ naŋ kiȧ gè anyùùŋ ko fàà wɛɛ̀ŋ, wo gomɛŋtìɔ naŋ tùɔ̀ŋ anyùùŋ, wèè aŋ kui ka <hesitation> aŋ nyaaŋ bi aŋ nyiŋ noo gè, aŋ naŋ kɔ̀ taìŋ gbìŋ ȧŋ yaȧ ɓùlìè gboo weè nyiŋ, ȧŋ mɛ̀iŋ nìȧŋ tiinȧŋ ȧŋ naŋ fòlò, ȧŋ yaȧ nɔŋ hìnìè ko nɛ̀ɛ̀ŋ nyiŋ niìŋ maŋ dùȧŋ dùaŋ, ȧŋ dùȧŋ ȧŋ naaŋ yèwè ȧŋ naŋ jòwò ko jawaì, ɗɔɔ jiɛ̀jiɛ̀ miɛ̀ŋ lii wèè ka yɛ̀mɛ̀ nyaaŋ, kɛɛ ko màŋfàla maŋ yɛ̀mɛ̀ nyaaŋ, wò hnȧŋ nɔŋ siȧ nɔŋ kɛ̀lɛ̀ɛ̀ wo kìlȧ wo kɛ̀ɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ. aŋ nyaaŋ nyȧŋ yaȧ mɛ̀iŋ jìwȧ sùȧ nyùùŋ ɓieɛ̀ sùȧ sɔɔ̀ ȧŋ naŋ kiȧ gè aŋyùùŋ ko fȧȧ wɛɛ̀ŋ, wo gɔmɛntìɔ naŋ tùɔŋ anyùùŋ wèè a kui ka a huntì wèè a a a nyaaŋ nyȧŋ, ȧŋ naŋ kɔ̀, taìŋ mùnlȧŋ ȧŋ yaȧ ɓùlìè gboo weè nyiŋ, aŋ nyaaŋ nyȧŋ akì nɔŋ mȧȧŋ nyuùŋkpùuŋ, ɗɛwɛɛ̀ sɔa nyuùnkpùnɔ̀ɔŋ nyɛnɛŋ lɛ̀, ke nyɛ̀nɛŋ nyiŋ nɛɛ̀ŋ gbiŋ yaȧ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, kɛɛ ɗɔɔ yii naȧŋ demaaŋ miɔ̀ŋ naŋ kɔ̀ ɓieɛ̀ sùȧ wȧȧŋ ȧŋ mɛ̀iŋ nìȧŋ tiinȧŋ ȧŋ naŋ fòlò, ȧŋ yaȧ nɔŋ hìnìè ko nɛ̀ɛ̀ŋ nyiŋ niìŋ maŋ dùȧŋ dùaŋ nyiŋ ɓɛɛ ȧŋ naŋ dùɔ̀ŋ ȧŋ naaŋ yèwè, ȧŋ naŋ jòwo ko jawaì, soo kuŋ nɔŋ nȧŋ yaȧ koɓɛ̀ fɔisìi nȧȧŋ nɔŋ maŋ wa dè kȧ fȧȧ wiiŋ jiɛ̀jiɛ̀ɛ lii ka yɛ̀mɛ̀ e nɛ̀ɛŋ ȧŋ ŋyaaŋ nyaaŋ lɛ̀, nyȧȧŋ nyaaŋ mìȧŋ nyaaŋ, kɛɛ ko mȧnfȧla maŋ yɛ̀mɛ̀ nyaaŋ wò hnȧŋ nɔŋ wò siȧ nɔŋ kɛ̀lɛ̀ɛ̀ wo fè hɔ̀mɔ̀ɔ̀ nyùùŋ wo kìlȧ wo ɓɛìŋ kɛ̀lɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ, nɔ̀ɔŋ ɗɔɔbɛ̀ nìŋ jaȧ nɔŋ nɔ̀ŋ nɔŋ ɓùlìè maŋ dè aŋ hnȧŋ aŋ sie, ȧŋ siȧ nɔŋ kɛ̀lɛ̀ɛ̀ aŋ ɓɛìŋ kɛ̀lɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ, kuii maŋ yɛ̀mɛ̀ nyaaŋ, woȧ wa nɔŋ nyȧȧŋ nyaaŋ mìȧŋ nyaaŋ, kɛ kuii maŋ yɛ̀mɛ̀ nyaaŋ, wo kɔmɔjɔaȧ bȧa wò naŋ kɔ̀ ɓìè gbàmȧŋ, ɓȧȧ diè sua wò naŋ gbìɛ̀ŋ nyaaȧŋ, wo gòuŋ gbìȧŋ tɛ̀ɛ̀ wo nyaaȧŋ nyȧȧŋ wò nauŋ ɓemè wouŋ hȧȧ jɛwɛ wo gɔ̀ɛ̀ɛ̀ hinìuŋ nɛ̀ gbiŋ sùȧ wo kɔmɔŋ jɔa wii naŋ fɔ̀ tì, ȧŋ naŋ jìwè wo nyaaŋ bi ȧŋ nauŋ hìɛ̀ŋ ko wùìyè juu, wo nyaaŋ bi nyùùŋ gbiŋ gòuŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ gbìlȧ ɗɔɔ yii, Wò yaȧ duunyɛŋ sȧlì nyaŋ kùwaùm maŋjɛ̀wɛ, e dòuŋ nɛ̀ gbiŋ ɓèmè jawaì, wo nyaaŋ jìwà nyùùŋ wii, nyùùŋ gbiŋ gòuŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ gbìla, soo kuŋ maŋ yɛ̀mɛ̀ nyaaŋ, nyaaŋ nyȧŋ ready ȧŋ folo nɔŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, aŋ sie aŋ yɛ̀mɛ̀ nyuùnkpùnɔɔ̀ŋ kɛ̀lɛɛ aŋ kìlȧ aŋ kɛ̀lɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ, aŋ woȧ nɔŋ mìȧŋ nyaaŋ mìȧŋ nyaaŋ, kɛɛ kuii maŋ yɛ̀mɛ̀ nyaaŋ